﻿Kantandike nabantu abatwetoorwiire abu twiikara nabo, <noise> kakuba namanya nti mutaahi wange onu obu ndaamutiiza ekintu kyange kinu naija kukigaarra nkoku nkimuhaire, obu nibwe bwesigwa bwokubanza, oba akwohoize akasente okakagaarrayo nkoku akakuhaire, nikiba nikiyambaho nobu okuba oyine nkobuzibu okagenda mwomuntu ondi, ogu mutaahi waawe asobola kukuyamba nagamba mutaahi wange onu, muhe eki akwenda habwookuba naija kukoraki, naija kukigaarra nkoku okimuhaire.